Isaka nahari ghasibe nan toulin kashifae dari, in tulin kashifi, eska tulilon ghasibe dou kutafikani dakani, twali fa weagi, ademri fa erbeana in tuli hosan kotimo odor ghasibeado iygae kutafi, twali fa mira kir fa in iygtoka dikena.